Allura merr një kudh e mblon me ujë e e mblon me thierr, një herë çë zien, nxier thierrët e i këllon, i vu pamet te kudhi e i junxhir thele thele një karot e ca krip, pret se zien pameta, si ë çë zien pran nastramenti thierrët thithën gjithë ujët pret njatrë skaj e si jan prontu beli morbidi shuan zjarrin e mënd i hash.